A ie l'anguila, ël barb, ël cuaiast, la marzenga, la ël lüs, lë lë, la trüta, la a ie lë scualo, a ie lë lë la razza, a ie ël polipo